La azafady roahy fa, tsy raha raty ñy ketrikay ato, tsy raha raty ñy jabonay ato fa, mety misy raha tsy mety avao roahy zay, mety misy raha ts tsy metimety ñao ka ndao lay fa hamboariko zao, laha zay avao lahy ñy tsy ahaletaky ñazy, ro tsy atamà ñanareo aminay ato, hareny lay zao fa ka meloky nareo, fa zao ntsiron-tsakafo raty ato zao, harenin-tsika zao manomboky androany.